سپیان مختلف خواص لري، کیدای سي بعضې یې ډیر دوستانه برخورد وکي، او بعضي یې هم کیدای سي عقده مند او د انسانو سره اه بد رفتار وکي چې البته په غپیدلو او یا هم خپله غوصه په حملې باندې ښکاره کيي. ا ا سپیان خطرناک دي، باید دې ا ا خوړلو څخه یې سړی ځان وساتي.